Amokambio vaera, oime yave vidrio oyeka ventana regua tenonde amaeta je kiape ko jokua <hesitation> oyeka va, jokogui ramo jaema aekɨ kavita ko ventana gui jare ipuere vaera añono ye je iruva ipɨau va vidrio